Si un gruppu di picciutteddi fimmini decidinu tra d’iddi di ristari schetti ma doppu una si nnamura, chissa va a essiri na situazioni difficili di pigghiari pi la nnamurata. A ‘stu puntu havi a decidiri si manteniri la prumissa cu l’amici o rumpiri la prumissa e jiri cu lu zitu. La decisioni finali ca pigghia la nnamurata e chidda di jiri cu lu zitu e spiega a l’amici lu pirchì fa chissa scelta. L’amici la capiscinu e restanu cu boni rapporti.